Sampooni ma armasta ka. A mitte nüüd peris nii pall'o, et egä päiv mitu kõrda kasutaq. A nädälih külq. Nädälih ma kasuta peris mitu kõrda tedä.